काग-पेच हर बोतल के ढक्कन ल ढीला कर देथे, जेकर मदद से कोई भी बोतल के ढक्कन ल खोल सकत हवे।